Narekko maeloqki pacakkaq jarittaq, lokkaki doloq ri WC e ato ri kran wae. Palluaq i doloq. Passedia memangni sabungtaq. Ricaki doloq ceddeq jarittaq nainappa malakiq sabung. Digosoq i duappuloh detik, nainappa pura i, dibissaini pake wae. Pura iyero, lulluni <hesitation> jarittaq supaya deqna mariccaq. Macakkaqni. Narekko dilalo i manengni, macakkaqni tu jarittaq.